දුක කියන වචනය ඇතුලේ <hesitation> තියෙන්නෙම <hesitation> ඍණාත්මක <hesitation> බවක්. <hesitation> ඒ නිසාම <hesitation> අපි <hesitation> කවුරුත්ම දුක කියන එක අත් විඳින්න කැමති නැහැ. නමුත් අපි එකට කැමති වුණත් නැතත් <hesitation> අපි හැම දෙනාටම ජීවිතේ දුක කියන එක <hesitation> බොහෝ විට <hesitation> විඳින්න සිදුවෙනවා. මොකද අපිට සතුටම විතරක් ජීවිතේ ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට දුක් වෙන්න <hesitation> විවිධ හේතු තියෙනවා. සමහරවිට අපේ ජීවිතෙන් කෙනෙක් අහිමි වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි හිතපු ජයග්‍රහණයක් අපිට නොලැබෙන්න පුළුවන්. අපේ <hesitation> ආර්ථික ප්‍රශ්න නිසා වෙන්න පුළුවන්. අපේ අසනීප තත්වයන් නිසා වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් <hesitation> අපි බලාපොරොත්තු වුණ යමක් ඉෂ්ට නොවීම නිසා වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ නොයෙකුත් හේතු නිසා <hesitation> අපිට දුක කියන එක ඇති වෙනවා. නමුත් අපි තේරුම් ගත යුතු දේ තමයි <hesitation> අපිට ඉක්මනට මේ දුක <hesitation> පහ කරගන්න ක්‍රමයක් අපි ජීවිතේ හොයාගන්න ඕනේ කියන එක. මොකද අපි දුකින්ම මිරිකලා හැමතිස්සෙම ඉන්න ඉන්න <hesitation> අපේ ජීවිතේ කවදාවත් දියුණුවක් නැහැ. අපිට ඉදිරියට යාමක් නැහැ. ඒ නිසා අපේ දුක පාලනය කරගන්න අපි නිතරම අපේ මනස ශක්තිමත්ව තියාගන්න <hesitation> උත්සාහ කරන්න ඕනේ. ඒකට විවිධ ක්‍රම <hesitation> විශේෂෙන්ම <hesitation> භාවනා ක්‍රම <hesitation> ඒ වගේම වෙනත් <hesitation> වෙනත් අධ්‍යාත්මික <hesitation> පසුබිමක ජීවත් වීම කියන එක <hesitation> ගොඩක් වැදගත් වෙනවා.